<hesitation> ah naá ni kuu nama, ye naá kuu lo na ndɨꞌɨso ye kuxiso, <hesitation> ah iyo na'a ye lo xi'iso na'ma te kuxiso, te ndalandóso xikale'eso, ndalandóso nuuso, ndalandóso nda'aso a ye'eso, ye naá kuu <hesitation> kuu lo ndalandoso, te ye naá kuu lo kava'a, ye naá kuu lo nandɨꞌɨ nandɨꞌɨso ni kuu nama.